Ichin-chinieh, o'me urbri bie lehchie leh bie oyurbri o' chin-chin o' sulsule, omiele susuih ozan bie omle leh bie ori-gori bie miele gori-gori ihieh, ochuri otuie leh bie leh utei oru utei oru utei yeh ofiel ishisheh iyeh fie ozan ari bie omale leh bie leh kiehie, ome kunu leh kichie oyunyunru lep bie mumu lep mie lyiel yun-yun, ozan ome okunie oyin-yin bie inu-nue omile kpo ozan bie leh gnin-gnin oma biuro inu leh ome abie bie chin-chin nchong ihieh mile plu-pluie, mabe chin-chin nchong ari mile plu-pule oyenni ihieh leh mon ilumu-lumu innu innu bie zan bie gieh-gieh miele gieh-gieh ihieh bie zan bie qur-qur leh wutele mie qur-qur leh wutele ozan bie lep okieh bie lep leh omu bie tub-tub zan aribie ihieh ofie ozan kichie opire opuri Opiri-piri enleh biele epo osuro obiuro ibie shie, oepri obie-obie leh biekieh, oran ari bui wuchien, biue nchong ochin-chin nchong, osu-sur ihieh chie-chie iyari buie bieb uieh iri irikieh ko yakiri kie leh ome wubile bile ozan keseieh ounie, enleh biele so ozan oru osu biuchle ozan nchong, ozan nchong utuni ofie leh oru opori lemu-temu, omle tem epo zan leh bikieh kikieh olyieh, bom ari bie riko kie, okie bie